<hesitation> ja ka yeýo yaá ku ja ni jasɨɨna ja ña'a vina ku in nteyu nteyu ntuchaminu u'a ka ka'antu jin nteyu luli nteyu ja ni ka yeé taka tata ñanu nana ñaanu jinaaña jina'ade suni te nteyu luli un ku ja ja ni jasɨɨna vína jatai'ntu- inna chi asú yeé ntasa ni ka sa'atu nteyu yaá ku nana ja ka sa'aña nteyu ya'a ku ka schoóña ntiwi te ka taanña tau nuni, nuni luli ka ntikoña nuni un te ka ka <hesitation> ka sa'aña nteyu luli un yuan ku a nánitu ntuchaminu u'a yuan kiwitu minu kiwitu yaá, nií, tinana soó luli yuan te asu xaán yeé yuan suni xaán ɨó xaán ja chinteé nteyu luli un jina'ana chi ka ɨó ka ió inina jina'ana ja ka satiúnna jina'ana te yuan ku ja ja ku nteyú luli un te jin staá nuni stá nuni <hesitation> vina ni ka yeétuna stá nuni kuijin luli ɨo hora ka yétuna sta nuni ku'an, stá nuni nchaá yuan ku a ka yetuna jina'ána ko ja ni ku nteyu luli un kɨvɨ vina ja ni jasɨɨnina ku ntuchaminu u'a.